Nanda tnu'u wa'nu, na ka'a wa'unu xa kadatiünu <hesitation> xa- xa kadatiünu xa tu wa'anu nu familia, ndida ña yiwi, nxu xaku xa <hesitation> kutunu xi intiinu, xiin familianu, wili karanu, wiñi karawasa ñu kara, ñu nu ñna karanu ñnu loko tnuu dua te nadi, ñadi kue'ntnuña'a ña yiwi tuku ñadi kue'nwani tuku. <noise>